إي طبعًا أجول لك شلون نستبدل مصباح كهربي. أطفي الكهرباء وأفك المصباح القديم. أركب الجديد وأخلي بالي لا أتكهرب وأشغل الكهرباء للتأكد. بس.